Ké asúk nsé ñlietie imi isuk ili nkang ami ke etok ini ke akama ito ñtak ade <hesitation> ajid agwo iba ùfan ajid ányóngó ké emó iwihó isikárá asi ilili ñkáng ami ikpong ami ñliké ñkáng ágwó mma núng se ñlokó mbón agwo si-isibén ilitáng ade mmo ke kpédé mkpo nteli ké ánye atáng akpán iko ádé ke ami nsinyeñéké ini se ñke ñkang agwo sa-ade nwák ñwák ñkpo aneke asé añwak ano nyién ami ninám sá-adé ejo ámáchiúee ámè ñkéché inwáng ami nké nám ùmi ñdinám úmi ámóhó nyéné ini úsén iba, ñña ka ùkpób ñkpo ke ùfọkAwasi usen IkoAwasi amo eneke ese awo eseke eihi agwo ami móhó ñyéné ini nte ami mmó núng ñsúk ñyéné efok idaha ke úfokAwasi m̄makà ufọkAwasi ñyóng ñhi dúok alúdú baak usen awi chidédé okpá usén ke ñtónó úruá ami ñkámá nka inwáng ami ke ñtak ade añye ase nwák itang iko ade mbóhó ke mi ila iliánga ñsang ami nsiládá nte iliok iko sá-ade ami núngo nkádá ñká ufán nké tie tie. Sá adé mmekeme ñkètietie dé anye itángá iko siném ekame itáng ñkpo ñwén sa-ade néké nsémá ikọAwasi ánye ma itang ikọ Awasi awibén némé nwén inémé anye aneke ase ánám né nisinwáká ika ñkáng amo ñwa-ñwák iko, iko kéed ade ikpóng ke ánye asé àtány ke mmé mbáhá. Iki ade ke ánye ase atany ke elém ami. Sé ñkpékúd ke añye ákpe ákálá atáng ke elém ami adede inékéké isé iwiáwiád ñyieñ ibọhó, iwohò ké añdé ino, iwóhó ke ami nse nsanga essien, iwóhó ke ami nde nlisémé agwo iko kéed itáng da ke ansi imáhá iná ákáng agwo.